kunanqa, sasachayqa kashan , llakiyqa kashan chay pitaq mantakunqa kay Pirú llaqtapi imaynaq kasun kay Pirú llaqtanchiq imaynataq kanqa nispa chay llakiypi kashayku llapan q'alan llaqtalla llaqtachuna llakikushan chaymanta.